<hesitation> òlò, u na fínɛ, ù fínɛ ùŋò màaké ɖèe sià, ímɛ ú ne jèsì, ímɛ ú na fí, ímɛ ú nàá bujèsì blɛ̀ɛ ímɛ ú nàá bu mù ùŋò màaké ɖèe sià jèsì. kàɖi à yifá, ɔwɔ ɖàá kɔ àyítabìà, ka à ɖàa kɔ àyítabìà ka alɛ nèene à za akɔ, à za akɔ ikúnyà màawuà, ú nà yifá kɛ wa fi ánìnɛ nù èle kayi à ɖò gó blɛ̀ɛ òɖo góò, ú nà tíwa to nùwɛ ni alɛ nèene ɖɛ́ɛ́ à za wa kɔ ikúnyaáwa kaà ɖo gó ú nàtí àwa tonùwɛ yá ù ne bleè ikúnya ni à za wa kɔ ikúnyaàwa. kile ka à ɖòó do ákple, ú nàá wulì ɖòwɛ ɛ́ɖi. Màaɖu plèmú kɔ̀ɔkɔ ówó bàá mu fìi áni bùwá ba fínɛ ùŋò màaké ɖèe sià, bùwá le bo ɖò ùŋò óɖi ɖɛ́ŋúú kɛ̀so óɖò lèe ùŋonì wèe nàá mu jèsì ni ùwá àámi ene mu ùwá ɔwɛ ɛ́ɖi úni ɖò. ígbɔké ɔwɔ ɖèé ni sià úni úni fínɛwɛ li àáɖì, ka ù ɖi ni àtà kɔ ikúnyiàà àtà A kɔ ikuà ú ne ŋè à tà mi kɔ àyítiàà ígbɔ úni yi fá ú nà zá kɛsòo ɔkɔ̀kɔ̀ lèe ù nàáá zó nyo ínɛ̀ɛ̀. gàké kayi à ɖa kɔ ikúnyià ìgbè wèe nàanyà ígbɔ ɔwɔ yifáà ɔwɔ kɔ ikunyià nàanyà ígbɔ ɔwɔ yifáà ɔwɔ ni àyítabi so kɔà ígbɔ ɔwɔ yifáà ɔwɔ ni amánì so kɔà ígbɔ ɔwɔ yifáà ɔwɔ ɖi bɔ̀sì kɔà úni ɖèé ye ka ù yifáà úni ká nà wa zèe ánì nɛnù èle zézéelewɛ ka à zà yifáà ú nàá yifáà nɛ èle zézéele wɔ glèe yifá tè, ú nàá mu ni ɔwɛ ká àá yifá tè à nà kɔ ikúnyià. kelele kàyi eli uwa nèe ni Jèsì ùŋò màa ɖèe sià. Kini kɔkɔ bàni fìani ùwà na fìnɛ blɛ́ɛ òlo nafinɛ uŋò màa ɖèe sià. Sù ɔwɛ ùŋonì wèe màa ɖèe si òlò kɔ kɔkɔli kɔvé kɔzàmi kɔ ikùnya bòlò. Kàɖìi àɖàa kɔ ikùnyià ùnà finɛwɛ, kàyi enesi ìkpɛ̀ lè àɖi kàèe úŋònì wee nàá fia ni ̈ɔ̀nani ɖí ólò àámi. Kàa ùúɖo ɔkle émi ɖèé ni nàkà maa ùŋòni wée nàáa Jèsi ni òó òló àámi ɔ̀wɛ nìà ìgbè wee. Uno ɖòwɛ̀ɛ ɖi ìgbè wee. Òwo òma ké bu ɖèe si bòlòò kɔ kòvé kò zàmi kɔ ikùnya òwo nì bòlò. Kòzé ɖi bɔ̀si kɔbia kɔbìà bu zè yè. Kàɖi òwo ɖèɖi kɔbìà eli ɔyu ka nàa hià agagàa. Awu òlò lɔ kà ùnà fìa ni ɔwɛ ɛɖi nèe siéyi. Tè ɔwɛ kà nà Fìa ni éyi ɛɖi nèe sià. Kàyi kàɖì óò ɖo nàa ha òlò kò tà. nàŋka ti podìnì òɖò mò lɔ plémù bà Fia ni àá ɖo nàa ha òlò. Kà kɔ ù Finɛwɛ; ìgbɔ ɔwɛ gagla kpalià tè ù nà wà tè à ná hià ùni sù kòze si òlò lɔ kà zé yìle ahaòwò. Kɔ ùŋonì wèe ko kayi òwo lɔ plémù maà ko nu amlɛ kɔ ùwà ìsisi. Iku màa ɔmi ƒia so mì à àɖi lòbò ɔmi bà mì nɔ sòmià òlò nàƒinɛ nùu ŋò màa ɖèe siá nukpakplɛ́ɛ̀ ɛ̀ɖi Ùni ɖáà lɔ Nèé mɔ̀ bu.